Ademri nan banged echi an kulisei nan na eri English eli Eglish welan dolir aye english kuli nanga firgir لان English ka bangina malla ayi agara jokan English ka bagnina. Aie bangid echi kony uni ta rutan emi uni ta nobine nobine e uni. Nobin edan goni english kuliche kani English bangid ta kulei kani nae na ery, ashri kalsa. In Joe wane agara english bagnina ademri Joe wane agara <noise> english bagniena enin karam edo gon <noise> english en kulad wajba